Ona holoholona apau ʻaʻole ia honi me ka maikaʻi aka o ka mea ʻoi loa ʻaʻole honi me ka maikaʻi ʻoia no ka shunk ke puhiʻu ʻoia aia kahi ala ʻaʻole ia he maikaʻi a no laila ʻo ia ka holoholona ʻaʻole honi me ka maikaʻi o na mea apau.